komiði sæl og verið velkomin í

bláum apríl og einhverfugreiningum kvenna kynnum okkur íslenska barnabókahöfunda sem tilnefndir voru til stórra verðlauna heyrum af sauðburði á Norðurlandi sem byrjaði langt á undan áætlun og segjum frá

ég heiti Sævar og nú verða sagðar

er nú byrjað í sjötta sinn en markmið þess er að vekja athygli á einhverfu barna og auka skilning og þekkingu styrktarfélag barna með einhverfu stendur fyrir bláum apríl á þriðjudag var alþjóðadagur

einhverfunnar eða blái dagurinn af því tilefni var ný heimildarmynd forsýnd hér á landi hún heitir að sjá hið ósýnilega en þar segja sautján íslenskar konur sína sögu og frá því hvaða áhrif það hafði þegar þær fengu greiningu á einhverfu sinni stúlkur og konur fá oft greiningu seint og það hefur ekki góð áhrif

á heilsu þeirra líðan og lífsgæði undanfarin ár hafa líka verið gerðar stuttar teiknimyndir um einhverfu barna með hjálp Ævars vísindamanns þær fjalla um þau Maríu og Dag sem fræða fólk um einhverfu

fyrir tveimur árum fór líka alþjóðlegt fræðsluefni sigurför um heiminn og var þýtt á fjölmörg tungumál

hafa bein áhrif á börn með einhverfu og fjölskyldur þeirra hægt er að fara inn á heimasíðu apríl til þess að kynna sér málið nánar skáldsögurnar rotturnar eftir Ragnheiði Eyjólfsdóttur og

eftir Sigrúnu Eldjárn eru tilnefndar til barna og

Norðurlandaráðs tvö þúsund og nítján

um hóp ungmenna sem fenginn er til að sinna verkefni en síðan fer ýmislegt skuggalegt að gerast og ungmennin þurfa að berjast fyrir lífi sínu skáldsaga Sigrúnar er ískyggileg

sem gerist í heimi þar sem mannkynið hefur eyðilagt jörðina í henni er sagt frá ráðagóðum systkinum sem leggja af stað í ferðalag ásamt dularfullri stelpu Sigrún fékk Íslensku bókmenntaverðlaunin tvö þúsund og átján fyrir Ragnheiður hlaut tilnefningu til sömu verðlauna fyrir rotturnar það kemur svo í ljós tuttugasta og níunda október hver hlýtur barna og

Norðurlandaráðs í ár það verður spennandi að vita hvort íslenskur höfundur tekur á móti þeim yfir sextíu lömb eru fædd í Fagrabæ í Grýtubakkahreppi löngu áður en sauðburður byrjar venjulega þótt þetta hafi alls ekki átt að gerast tekur bóndinn á

bros á vör stundum kemur fyrir að eitt og eitt lamb kemur í heiminn áður en hinn eiginlegi sauðburður hefst í maí en það er frekar sjaldgæft að það séu komin um sextíu lömb um mánaðamótin mars apríl það gerðist aftur á móti í Fagrabæ sökudólgarnir eru þarna þeir brutust í gegnum girðingu þarna níunda nóvember og þá gerist þetta núna þeir voru voða saklausir sögðu mér að þeir hefðu ekki verið að gera neitt af sér en að sést nú annað eftir

í dag auðvitað átti þetta ekkert að gerast en það gerðist og þá tökum við á því hefur þú lent í þessu áður nei ekki svona mörgum það hefur borið ein svona fyrr stundum allt hefur gengið vel hingað til það er nóg pláss fyrir alla og engin vandræði við burðinn það verður meiri yfirlega auka mánuður passa upp á lömbin svo

snjórinn fer og hvenær við getum komið þessu út fyrsta lambið kom í heiminn tuttugasta og sjöunda mars samtals verða lömbin um sjötíu og fimm í þessari lotu en svo er ekki öllu lokið enn því sauðburður á venjulegum tíma er eftir sjöunda áttunda maí þá byrjar sauðburður númer tvö þá bera tæplega fjögur hundruð skilafrestur í Íslands stendur fyrir

og þetta er í fimmta sinn sem keppnin er haldin markmiðið með henni er að auka áhuga barna og unglinga á bóklestri því myndböndin eiga að fjalla um barna eða ungmennabækur sem komu út á árunum tvö þúsund og sextán til tvö þúsund og átján er kennd við Silju Aðalsteinsdóttur

ritstjóra sem hefur meðal annars skrifað mikið um bókmenntir fyrir ungt fólk keppt er í tveimur flokkum fimmta til sjöunda bekk og áttunda til tíunda bekk við hvetjum áhugasama að fara á barnabokasetur punktur is og kynna sér málið